Manampy amin'ny fitehirizana sakafo tokoa ny fanalana rano ary manatsara ny tsirony ihany koa, satria ny <hesitation> zavatra anak'iray ny sakafo anak'iray raha mbola misy rano a de mora loa mora malazo, ary raha oe ilay rano no miala ho azy a de maina kely ratsy kely tsy azo oanina ilay sakafo, fa raha maina izy de azo tehirizina ela arak'izay tiana.